एबे मुइ यापन फोनवा कतेक घण्टा हेरसाही एक दिनमा कहबाही जौत मुइ बेहनही उठतेक तुरन्ते देउनकही कतेक आठ बजे वोरी उठसाही सबे दिन । आठ बजे उठके हेरसाही मुइ आठ बजेसे हेरइ हेरइकी नौ बजसाइ । अ बेहना मुइ दु घण्टा जतुरा हेर्साही । हसे दु घण्टा बेहना हेरके देसही मोबैलवा चार्जे लगाइ नाही लइनावमा जोणा देसही देउनकही । लइनावमा जोणा छाण देसही ओकर पाछा एके चोटी भतवा खाके एगर्ह बजेवोरी मोबाईल फेरी चलोसही । अ तखानही चलोइकी माह मुइ फेरी एबे देउकही फेसबूक सबह चलोसहि, इन्स्टाग्रम सबह चलोसही । तखनही उहे चलोइ चलोइकी मोर देउकही एबे उहे अ दु तीन घण्टा ओसहे जेसइ नाही उहे चलोइकी । एबे दु तीन घण्टा इअ चलोसही हसे फेरी ओकरा पाछा मुइ हैने चलोससु खातेने । हसे ओकरा पाछा एबे जम्मा कमवा ओराके ओराके एक घण्टा जतुरा एक घण्टा बढी हतइ किहा दुइ घण्टा जतुरा मुइ गेम खेलेससु गेमवा खेला सके ओकर पाछ हसे तही फेरी मोबेलेवा देससु चार्जामआ जोणी । चार्जामआ जोणके एकेचोटी मुइ साझा चलोससु सुतइखुनिय नाही । अ सुतइखुनिय देउकही तोर उहे फेरी मुइ उहे फेसबूक इन्स्टग्राम सबह चलोसही अ तखनही मुइ एबे तीन घण्टा चार घण्टा चलोससु नाही । एबे टोटल दिनवा मोबाइल चलोले कहाँबाही जौ मुइ उहे आठ घण्टा नौ घण्टा चलोससु मोबाइल ।